Seu crescia cun d'una sorri. Sorri mia fiat bionda cun is ogus azullus, sa <hesitation> sa cara de de veludu, comunque bianca color'e arrosa. Deu niedda cumenti una babiocedda, quindi figuradì sa diferenza. Sorri mia candu andat a is festas, <hesitation> specialmente sa festa de santu Sidori, ndi torrat morta, cun sa callentura, poita ca ddi pigant ogu. A mei non m'ant mai pigau ogu nisciunus. Subito dopo sa guerra, a unu certu puntu arribat sa befana, poita inzandus paschixedda non esistiat, non esistiat gesù bambino, esistiat sa befana. Sa befana si portat is arregallus a totus, a sorri mia una bella bambula bionda cumenti a issa. A mei una mantinica, una mantinica. Deu mi seu tropu po custa cosa, poita a mei mi considerant giai, <hesitation> mi teniant giai po una mantinica, niedda niedda. E poi mantinica, in sardu, 'olliat nai ca ti disprezat, cioè ca <hesitation> fiat unu disprezu. Fatu stà chi a mei m'arregallant sa, deu dd'apu apicat a sa mat'e s'olia chi ddoi fiat in dom'e nonna e dd'apu scioddada a perda. Nosu giogamus, pipieddus e finzas genti manna, signorinas, senza Distinzioni, senza de, <hesitation> cosa posso dire, non mi viene in sardo, senza preocuparci ecco della. Deu m'arregodu ca giogamus, per esempio, a giro giro tondo cun piciocas chi teniant dixiot'annus, deu mancai ndi tenia dexi. Poi, ita fia, deu fia masculinu schetu, giogaus sceti cun is mascus, poita mi praxiat a curri e <hesitation> mi praxiat a giogai sempri in sa 'ia, a fai statueddas de ludu manatzu, poita ndi femus senz'e contu. Poi u' ateru giogu chi m'arregodu chi mi spassiat meda fiat a fai bombas de carburu. Candu proiat fiat s'acua in sa 'ia, sa <hesitation> a ca bivia deu, via rochedda, fiat totu ludu manatzu, quindi s'acua non nci <hesitation> sa terra non nci dda ingurtiat, abarrat sempri, e si <hesitation> si fadiat, si fiat custa spezi'e ludu e nosu inguni femus i' bombas de carburu. Poita inzandus c'era ancora carburu, <hesitation> sa luxi eletrica non est chi in donnia logu. O comunque chi dda teniant in domu dda teniant in s'aposentu bonu, oppuru in coxina, ma in magasinu imperant luxi de carburu. I' bombas de carburu inzandus si fiant cun, pigast, ndi furast su <hesitation> su carburu, naturalmenti si ddu furast poita di 'sinuncas non ti ndi 'onant Ddu poniast asuta de unu botulu, cun s'acua e ddi poniast fogu e cussu scopiat. Eh ma cussu fiat unu spassiu mannu. <laughs> Poi giogamus a s'aciapai, a si cuai, m'arregodu ca candu fia pagu pagu prus matuchedda in bixinau si poniant totus is feminas becias a fai su strexiu, a fai fenu. E iant postu finzas a nosu, a mei e a Gilda, però deu ia fatu una crobedda chi deus si ndi campidi, naturalmenti Gilda iat fatu unu cofineddu totu bellixeddu, poita issa fia totu prezisa, sempri ricamendi, cosendi. E m'arregodu ca babbu dd'arregalamu dd'iat apicau cun d'una culla in su cofinu cincu mila francus, non m'arregodu. Naturalmenti si dd'ant fatu biri e poi torrau a pigai e postu in sa posta. Candu seus andadas a ndi dd'arretirai, deu e Gilda, fiat giai scadiu su <hesitation> tempus e non s'ant 'onau nudda, s'ant nau a dd'allogai po arregodu <laughs> e ddu tengu 'ncora su. <laughs> Non m'arregodu, ita ita podemus fai aintru, boh. Propriu, deu seu crescia in dom'e nonna, in s'ierru ddoi fiant totus is feminas chi segant sa mendula. E nosu giramus cun issas, ddas agiudamus, ddas strobamus. Poi ddoi fiat una tipa chi candu candu acabant de <hesitation> de segai mendula, a mericeddu, si poniat e fadiat una spezi'e teatrinu, sa sorri de don Cadeddu, Paola Non sciu chi siat morta, boh non ddu sciu, don Cadeddu tui dda connotu, no? Teniat custu fradi, ma custa fiat una allegrona de prima callidadi, inzandus si <hesitation> si mascherant, fiant totus giogus aici. E si spassiamus, poita fadiant arriri meda. A s'asilu non seu andada poita forzis candu fia pitichedda deu mancu nci nd'iat asilu, poita s'asilu de monsignor, su primu chi ant fatu in bidda est cussu de monsignor Puxeddu, e mi parit ca <hesitation> candu fia pitichedda deu non nci fiat 'ncora, dd'ant fatu dopu. Quindi niente asilu, nudda asilu. Però in domu de nonna, ca seu crescias nosu, femus unu muntoni de pipieddus, quindi gei s'arrangiamus, altro che asilu. 'Namus a circai is ous, Giancarlu, per esempio, andat a circai su niali de is puddas e si bufat totu is ous. Candu andant a ddu circai ddoi fiat su scrociu. Ita fiat. <hesitation> A iscola m'arregodu ca andamus, <hesitation> duncas, deu bivia propriu a s'acabada de sa bidda, po andai a iscola <hesitation> depemus passai in d'unu camp'e e m'arregodu chi faimus is launeddas, cun su forraini, andendu a iscola, femus custas cosas. Candu arribemus a iscola femus sonendi a gran carriera i' launeddas. Però de iscola non m'arregodu meda. Sa maistra mia In prima segunda e terza apu tentu sa propria maista, arregodu sceti ca amus unu muntoni <laughs> de piciocheddas e ca timemu puru in iscola, non fiat cument a imui ca is pipieddus andant <hesitation> giai sempri andant cuntentus a iscola poita s'agatant beni. Nosu timemus in iscola poita i' maistas fiant <hesitation> insoma fiant, pretendiant forzis e non est chi nci fiat chini ddi praxiat prus unu prus de u' ateru, mancai su chi ddi portat s'ou friscu friscu a sa maista fiat prus. <hesitation> Quindi m'arregodu non <hesitation> non andamus propriu cuntentas a iscola. Candu amus con molto rispetto, cosa posso dire, con, <hesitation> non ddu sciu. In cuarta e cuinta elementari deu apu tentu una maista chi depiat essi propriu all'avanguardia. Poita m'arregodu ca si fia fai disegnus meda, disegnus non <hesitation> non disegnu liberu, a fai su chi, non ddu sciu, a disegnai su gatu cosas diaici, no propriu fregi veri e propri, per cornici, cose di questo genere. E poi si fia fai finzas Traballus per esempiu, una spezie chi m'arregodu 'ncora de cestineddu fatu cun coriandu <hesitation> con is stellas filantis e su fenu. Femus su fundu de cartoni cun totus is istampus, poi unu cerchiu po pitzus, ddi poniast custas <hesitation> custas cosas de fenu e poi totu intreciau cun is stellas filantis. Eh si pariat una grandu cosa custu. Poi m'arregodu in iscola sempri su <hesitation> la letterina di natale, chi fiat obbligatoria, oppuru s'ou 'e pasca, po pasca si fiant custas spezie de <hesitation> de litera a forma di ou chi s'oberiat e aintru fiant is solitas cosas, ti prometto di esser buono ubbidiente, totus cosa diaici. Cussu ddu ddu femus sempri, propriu, si ddu fiant fai. Allora, in dom'e nonna ddoi fiat su rifugiu, a ca si ponemus candu s'intendiant i' bombas chi <hesitation> chi calant in Casteddu, poita femus abastanza acanta, quindi s'intendiat totus si fuemu a su rifugiu senza de cumprendi ca chi calat una bomba inguni si ddoi femu s'acabu de is topis. E comunque m'arregodu ca unu tziu miu non nci <hesitation> non nci 'oliat mai intrai a su rifugiu, abarrat sempri in foras a castiai e <hesitation> s'informat a nosu de su chi biriat issu <laughs> E m'arregodu ca custu rifugiu fiat totu prenu de magineddas de santixeddus, totu apicaus in donnia logu <laughs> poita in cussu momentu mi parrit ca fiat importanti a si <hesitation> a si, come si dice, a s'invocai a calincunu. M'arregodu ca me in elementaris tenemus i' matas de <hesitation> <noise> sa mata 'e sa mura e <hesitation> e dda dda imperant po fai cresci il baco da seta, in sardu non ddu sciu ita si narat, il baco da seta. In iscola pigant is cambus, propriu interus, mi ddus arregodu custus cambus de sa postus in d'unu aposentu aposta, a nca ddoi fiant totus i <hesitation> i bachi chi cresciant a vista dìocchio, cresciant in d'una <hesitation> in pagu tempus e poi <hesitation> insoma biemu totu totu sa vida, praticamenti, finzas a candu stampat su su bozzolo, perchè, insoma, e ndi 'essiat a foras sa. E m'arregodu <hesitation> in piazza scuole, in bidda, ddoi funt ancora i' matas de sa mura, chi ddoi fiant inzandus po allevai custus animaleddus